shayee nii wodi shayi ɓalejam, wodi shayi je goruba, wodi shayi je mari suga, wodi je wala suga, wodi je madara, wodi je shitta munci koh kananfari, wodi je yazawa, wodi nanaa kog cinnamon